פנהאר מ נהאראת, לקטה בטוליה משל תתג'ול פזנקה, לקאת קרדה סכירא ובדת כתחס ברס'ה מוכתליפה, חית אלקרדה עטאתה אלכודרה בש תתפם קלם אלח'יואנות, מן דאק אלנהאר אלקטה ולט כתעאוון אלח'יואנות אלאוחרה פלחומה, כתסמע אלמשקלתם וכתלקא ליהום אלח'לול, הד אלקסה כתעלמנה מינها אלטיבה אלחוב ואלטיבה יקדראו עלאם חתא וילה כתת ג'יר לקטה סכירא.